. Tuhbi. chiopa. chohnna, tahpa. ga´yu xo’pa. gahdxi. xuhnnaa. ga’a. tzi tzibituhbi. tzibichiopa. tzibichohnna. tztzibitahpa, dxiñuhu, dxiñuhubituhbi dxiñuubichiopa, dxiñu'uchonna, dxiñu'utahpa, galdaha. Galdaha bituhbi galdahabichiopa. galdahabichona, galdahabitahpa, galdahabigahyu, galdaha bixo’pa, galda’abigahdxi. galda’abixuhnnaa. galda’a biga’a. galda’a bitzi shuu. Gaywa’ha, tuhbi milli.